A karazany lakintagna hai- haikihaiky, misy karazany roa: misy lakintagna lahiny lakintagna miboaka lakintagna jiaby de izy faran'ny geda de izy tsy elabe, fa lakintagna vavy igny ndraiky izy farany geda fa izy faran'ny miala; de planety planety misy karazany s- valo de voalohany <hesitation> davôlagna de magnaraka Mars, Mercure, Jupiter, Venus, Saturne de masôva ny farany.